Mam ka ti'isɛ ti vom sumɔ wa bɔna gee ti daaŋɔ ka bɔna bini. Sɛla n sɔi la, fu han bisera fu wa nyɛ ti nɛra woo vom puan, before ti fu ta lebege nɛra, nɛrekatɛ la du tari fu pɔsega mɛ. Challenges la ni basɛ ti fu kumese fu miŋa suŋa suŋa ta'am zabera beere yɛla koo fu tana lɔgesa fu miŋa yɛla asi'a puan. Dee daaŋɔ san ka paɛ fu, fu kan yɔge yɛm yoo, aahaa. Bala la ma ka ti'isɛ ti, fu wa yeti fu vom vom sumɔ dee ti daaŋɔ ka bɔna fu vom puan fu wa nyaŋɛ zamesɛ yɛm sumɔ. <hesitation> bala, la bala.